Janngugo ñeeñal haala e ɗon mari nafu to duuniya, nafuuji bo ɗuuɗɗi, ngam taa janngi ñeeñal haala ɗo, a foti a faama ɗateeji ɗi naftirta, gaɗaaka, sarrafaaki haalaaji, volira no njiɗɗa.